وظيفة مخرج ومنفذ لأني أكون ضمن خلية كبيرة من الناس والمنتجين والمخرجين والممثلين هذا الجو هو المفضل عندي وهاي الوظيفة اللي أحلم بيها دايماً ما أمل ابداً من وجودي فيها، مستعدة أني أقضي أربطعش ساعة من يومي في هاي الوظيفة من غير ملل.